Bueno este äjtyä este wa'kun aconsejatzäjku tumä äjtyä masa'une, wa'tyä näjayu wa'k jana kijpyaju tan como pät tan como yomo, wa wa ijtyaju parejo, wak jana kijpyaju y como pä'ni como pareja pues tiene wa mye'tzu koyoja y yomo' tiene wa'ku nyä'ijtu la responsabilidad que wa'ku 'yesu jyaya, wa'ku 'yesu jyaya, wa tzäjku desayuno, nä manhu tzä'mojmä, nä manh koyose entonce jenä y tambien pät, tambien wa'ku nyenu kyoyoja, wa'ktyä juyu äjtyä ncomita, este por que äjtyä desde yomo'i sunpatät koyoja, sunpatät todo wa'tyän juyu y entonce este pues, nn- entonce yomo'i tiene wak nyä'ijtu la responsabilidad, tan como pät y tan como äjtyä de mujer, es como pät mapä koyose, tiene wa' nyanhu wyaye, tiene wa nyanhu 'yane wa ku'twisa'u tza'mojmä, endonces este y y entonce pues jenä, sea minpa minpa tzaji'ka'p wa'tyä e'su, wa'tyä jana jo'nhku con coraje, wa'ktya jana pleitu pleitu entre meramente äjtyä äjtyä mparejaji'k, entonce este jiko' jejtzye de wa'tyä anhki'mu, jenyanhkätyi.